Ayio ko waɗi ley issa ruayome uni joni, wakkati bieeteɗo wiktoria hera o, on wakati ɗum hen dem bawi wiide non. Sabii <hesitation> waɗiino e ɓettaade <hesitation> eɓe njatinoo ɗun yo samaanu belnooɗo eee ŋissa maɓɓe.